جنوري، فبروري، مارچ، اپرېل، مې، جون، جولای، اګست، سبتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. هر کال ۱۲ میاشتې لري. موږ د کال نورې میاشتې کاروو، لکه وری، غویی، غبرګولی، چنګاښ، زمری، وږی، تله، لړم، لیندۍ، مرغومی، سلواغه، کب. حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدې، دلو، حوت هم کاروو.